Ikpeghoro rekhiegbe khume. Ikpeghoro rekhe me so, ikpeghoro rekhe enieme rere kpo. Ukha moi kpeghoro egbe khue ujust gwekua wo, ikpeghoro gbabe suilu moi lkpeghoro umie nurati ikpeghoro rokho reghe in ze eva, ikpeghoro loso oya khai, ikpeghoro loro oya, zidi dawel, umehi egbe ghe khor egbe ghe golo <hesitation> abumio ci oghe gbe le khua ikpeghoro ghegue re oghie zoya me phioto, iya yo ko na khair bo ikpeghoro egbebi ikpeghoro owa kiri ikpeghoro hamie ya khagha loyo more. Suilu mosi ikpeghoro or kici she lo loya gbe ikpeghoro so, ikpeghoro aino yakha, ukpo peghoro umati demi susu, ukha de moi kperogho lra rati khue mare ure meme rakpo ema ye hia ukpo ura rati lura, ikpeghoro <noise> ikpeghoro osome ikpeghoro airegbe fu oloyare, ikpeghoro lure de makhuegbe. Ikpeghoro lure da wuru luku, ikpeghoro lure dọ osa lukhu aku. Ikpeghoro ozi ugbe toyu seh, ikpeghoro oze ukhue ya se hi ikpeghoro rere, lukure demi lukui ipaba, ewo ikpeghoro re. Ikpeghoro ikpeghoro sumoi ikpegho ro urati urati zowe buti oghena hore ememe rere kpo ikpeghoro roya kho' omi ni rere <noise> oh god, ikpeghoro emigbe but egbebi ikpeghoro mai kere o mai kere ikpeghoro wayo wayo, egbebi ikpeghoro owa kici ekpeghoro leso egbebi kpeghoro lelit isoghena in ma kere mai kere ikpeghoro rai mai mare tu, egbebi kpeghoro no kira ukhamera iregbe fuluere udegwe uregbebi kpeghoro lumie umieshe uwa mie she ura mi ikpeghoro fuel uniust mie she obaba must varyo so khuro <noise> haha okhara phe mie ikpeghoro haha ikpeghoro gba sehiza moi <noise> urati khefie ghuaro ikpeghoro yoze oya mowa ikpeghoro loze oya kho kha lo kha ghua ro. Ikpeghoro loze oya di keke ikpeghoro loze oya die bicycle ememe rere kpo ikpeghoro ye suwa da unie ikpeghoro ha imiemu rati ru ikpeghoro lorowa remare ikpeghoro lorawa yali alico gware ikheghoro lure di ememe rere kpo suwa mi ikpeghoro warati desel ghua urati desel efe re urati desel urati rume ife owo suda moi ikpeghoro efe re you are a zero. Uda mio ekpeghoro efe re eme soso umatiru ikpeghoro airo ya kha. ikhi ikpeghoro mai kere va'ala ikpeghoro re emenie re kpo saya suida mie soso, umire mu ratiru, uratikhai urati zowe umie uiurati rati ru ikpeghoro ikpeghoro iso gbe ikpeghoro efulogbe. Ikpeghoro loze oya okhai ikpeghoro loze oya ozowe ikpeghoro <hesitation> <noise> suwa dame ikpeghoro i pray urati mie mie ratiru. Umie hurati ese urati mere mu khai rewo, urati mie mu rati khai rewo, urati mie mu rati khai itse ili lkpeghowora, itse khymiera. legbe khaire fulere uwada mera itse omo khairo ba li, taumuny ikere ikpegho suwa da rera aime. Uwa dare rare olowa mie mo ratiru omo rukpare ghuere iyome akhuegbe ghui iyo wena oghe ri ikpegho lo'oyori iyoma aikere ikpeghoro re'ame suwa adekere ikpegho re' ame ' ighuana re' ena uinust rele kpegho okhue okhue ukpo itse upha ro aili kpeghoro itse ghu upha ra fue.